فيه كذا موضوع بحب أتكلم عنه وبيخليني سعيده زي مثلا الكلام عن السفر، او عن الطبيعه، او عن المناظر الطبيعية سواء جبال او بحار او عن الرياضه، بحب اتناقش جدا في الرياضه وخصوصا كرة القدم بحب اتكلم كمان عن الفنون الموسيقي والافلام والكتب، بحب اتكلم كمان عن الأصدقاء والعائله وذكرياتي الجميلة معاهم